Ehh ya'a chi ka yeó ntucha'á vincha ntucha'a ntucha'a nanani ntɨki, ntucha'a tinaná, ntucha' jin yaa kui ji yaá ichi ka tau'í te ka sa'í in ntucha'a, suni ka yei jɨón staá ka chií nu staá ka chií in tau ntuchi te ka yeií nanani su ntuchaá, io xaán estilu ntucha'a te keo ya'a ɨó ntucha'a ntucha'a ɨó in yuku luli ka sa'a suni ntuchaá jɨón ka yeé ñuú yaá jina'a te yuan ku forma ka yeé ntucha'a ichi cha'a.